<hesitation> Roy karazana e fahafantarako e lasy, misy e lasy zakabe da evakoa e lasy kidikidy, e lasy zakabe zao da izy iregny famakia hazo iregny ,izany hoe raha agnambotry fafa, na bois carré da na madrier da lasy zakabe zany gn'anazy gnanila gn'hazo, fa raha ohatra ka hoe handrafitry zany hagnambotry sy fanaky, hagnabotry latabatry, hagnamboatry sy farafara da e lasy kidikidy gn'ampesay.